Nti yɛka sɛ dwuma a atwedeɛ di a, dwuma wei ne atwedeɛ di. Yɛde atwedeɛ foro kɔ baabi a yɛ ahoɔden anaa yɛ tentene ntimi nnuru nti sɛ ebia w’adeɛ kɔtɔ dan soro anaasɛ wopɛ sɛ wote ankaa bi ne ɔwɔ soro a nti wopɛ sɛ woforo dua bi a, deɛ yɛde hyɛ aseɛ yɛ atwedeɛ nti atwedeɛ yɛ adeɛ a ɔboa yɛ ma yɛtim foro kɔ baabi a yɛ tenten anaa yɛ ahoɔden ntim mfa yɛ nnuru hɔ.